ډیموکراسي د حکومت یو له غوره بڼو څخه ده ځکه چې خلک پکې خپله رایه ورکوي او تصمیمونه کې برخه لري. په دې نظام کې خلکو ته خپل حقونه او ازادۍ ورکول کېږي. خو هر نظام خپلې ستونزې لري، او ډیموکراسي هم کامل نه ده. که ښه مدیریت او روڼتیا وي، نو ډیموکراسي کولای شي چې خلکو ته ښه حکومت چمتو کړي. نو دا ویلای شو چې ډیموکراسي د خلکو د حقونو ساتلو لپاره یوه ښه لاره ده.